Nanajalinchi nani kuu viko nunchi'a, ya'a lakanchi vii ko viko ñoo teku taxo mayo c <hesitation> ku vikii jaxo kivii mixe, te <hesitation> na'a ndu nixela tela, tajan xo'o vexhi martuma nuninajaña tejan xu veexhi marmana, jaxo kikaxo lita xun ton refresco, yuu unta'a i iin ino techinalo takalanchi nunchiá, kivii oni mayo na'a tekivii nguna janxo ni tuku janxo nixena c <hesitation> aku kivii ñoo taxo nana janinchi nituku naiku viko noxo'a, viki uun mayo no'a un kante ká uxi uu kalente xhi o'on jon taxo, te kivii uu mayo na kandeka uxi uu ejon taxo, señor de la santa cruz jon kivii oni mayo kivii oni mayo na'a kanti ka uxi uu na'a jon taxo padre <hesitation> taxo sagramento jon kivii jon mayo, te kivii jon mayo nakante ka uxi uu ná joli nanixo'o, santa elena de la cruz on tivii ñe uu mayu na'a lujan takalichi vii koa té naxo misa naxo vee mardumana takaxhi takalinchi nun nonchi'á.